Ngape wong penting nak kuliah tu ye men menurut awak mungkin gambaran ja doson be kak ye nak nambah wawasan dan kedue kite nak bahagiakan wong tue kite, mungkin wong tue kite empai kan dak kuliah karne nanggung biaye atau kendala laen nah ketike nye ade kesempatan nguliah kite, kite kuliah ade juge yang kuliah tu cuman nak maen maen bae nak ladas nak lahai jak doson nak merantau kan kalu di dumah kan dak bebas nah kalu di rantau tu ngekos bebas sekendak kendak kite maen sen kapan nelpon kan sen, kalu di duson dak pacak kite harus begawe kan dak pacak bebas balek jam seme kak seme tu kite dak ladas nah man di kota kuliah pasti ade bebas nye juge bebas nian malahan kalu kite ngekos tu dem minte sen kebanyakan mudi, dak katek yang kuliah tu jujur seratus persen pasti ade mudi dikit dikit ngan wong tue nak nambah sen jajan tu, kalu kuliah kini tu kebanyakan di doson tu nurut nurut bae kadang dak sesuai ngan jurusan nye kuliah tu yang penting kuliah kini tu, kini tu yang kuliah aja doson ngerantau ke kota jaoh jaoh ade yang dak tamat kuliah nye ade yang cuma nak lahai doson nak cuman ambek status ngerantau bae biar dak sareh nah. Kebanyakan kini tu yang kuliah tuh kadang dak sudem juge, ade yang wisuda tepat waktu, ade yang dak tepat waktu, ade yang nak main main bae kuliah tu, ade juge cuman yang makan gengsi bae kuliah, ay ngelik anak wong nggan kuliah wong tue nyuruh kuliah. Ade tu yang mampu tapi ye ngan kuliah, tapi menurut awak <noise> kuliah tu penting bagi setiap uwang tu karne nambah wawasan kite, nambah relasi kite, nambah kenti di rantau kan ye dak mungkin lingkungan kite cukup cukup di dusun tu la, kalu kite nak kenal wong luo pule. Misalnye kite kuliah ye, kite banyak kenal dengan wong luo ape lagi kuliah jaoh, kalo kuliah jaoh tu kenal dengan wong luar kota kak, kota tu ketike kite dem kuliah merantau ke kota kak ke kota tu, ade kenti, ade canel, nak la gawe ye kan dak pulo dalam lingkungan dusun tu la, kalu kite dalam dusun tu la dak bekembang pikiran kite, kalu di kuliah tu ye banyak dikitnye pasti ade pengalamannye, meskipun kuliah dak keruan atau yang lurus juge.